No ka hoʻokele ʻana me kekahi palapala ʻāina ʻo ka mea mua e hana ai ʻo ia i ka ʻimi ʻana i ka papa kī me ka manaʻo o nā hōʻailona ma luna o ka palapala ʻāina. Ma hope o kēlā e ʻimi i kahi e hoʻomaka ai <hesitation> a me kahi e pau ai ka huakaʻi. E makaʻala i nā laina, nā waihoʻoluʻu o nā laina, a me nā manaʻo.